यिअ भुयंवा क तर एकदम नमहार ,निझुरिकिकुरी हसे बिलुकबिल्की बनओके त कतेक न कतेक ओथिआ <hesitation> किरकौडी सभ बडै, जनावर सभ बडै । अ उहमेसे एबे सबसे एबे माहिर कहुँकी एबे ना कथी एकदम ओथिया बनओए जनले त चिहुटिया, डोकवा सभ हतउ कतउकी हिन्का जौं छोटे बडै अ हिन्कर बुद्धिया मन्सावा नहिया हसौ । मन्से नहिया हखैक माहा हिन्का एबे एगुडा समुह समुह रहके काम करे सकसउ । उहेसे कहके हसे हिन्का उहे एकदम ओथिया निझुरिकिकुरी तर जहाँजौ कहाँनकहाँवा तर तकले बिल्कवा सभ बनओए सकसउ । एबे कुन्हु ओथी बिल्कवामा एबे याँणा पारेके बनोले हसौ, कुन्हु बिल्कवा एबे ओथिआ कहदेउन खैनावासैनवा जतुरा बटियाके हिन्का धैले हसै उ सभ धरेके ओथिया लागी बनोले हसउ । हसे ककरहुंमा मने सुतेउतेके हसे कुन्हुमा एबे रानीयके सभ रहेके तहिंया बनोले हसउ । उहेसे हिन्कर वाही बिलकवा एकदम निझुरिकिकुरी नै हसउ बनोले जहाँजौँ दोसर जनावर भेटले फेरी ओथिया झिन पत्ता लगवे झिन सको । अ उहे मेसे इय कथकथी मुसवा सभ हसे इय मुस भेलाई ,कर्टोवाई सभ भेलाई हसे साप सभ भेलाई, नमहावा भेलाई, हिन्का फेरी एकदम जन्लेबडौ । एबे सकेसम्म तरही नै हसौ एकदम तर हसौ निझुरिकिकुरी कहदेउन बाहारक धिकली भित्रा झिन जावने कसिमसे हसौ बनोले हिन्कर बिल्कवा सभ ।